بعرف إن أنا أتكلم عربي وإنجليزي وبحب إن أنا أتكلم بالاتنين، <hesitation> لأن الأولى هي أسهل بالنسبة لي والتانية هي إن أنا أقدر أتواصل مع ناس مختلفة أكتر.